In-droa isan-taoña eo avao zao no mandea amiñy mpitsabo nify añy. Satria moa mañahaka añahy mañoka tsy dia teña olo olo marary nify loatsy. Da ny lera teña lañiko añy misy fotoa zao mandañy eo amy roa lera eo. Satria matetiky koa ny añy maro olo sady filaharam-be reñy.